באלניסבה אללוג’ה, אללוג’ה אלאם דיאלי, אללוג’ה לי נהדרו בה ו נהדרו בה אלאג’דאד דיאלי ו אלאח’ואן דיאלי ו אלעאילה קאמליה כתנהדרו בה, היא אללוג’ה אלערביה, ו אללוג’ה דיאל אלפאס וד’יק אללוג’ה לי ת’קון ללקוואעד דיאלהא אלחרוף דיאלהא ו כתקון לוג’ה מוזונה.